Kolombi jooni, kamɓe ɓe yimɓe yimooɓe, wamooɓe. Yimɓe duu so a ƴeewii, español haaletee ton. Kerecieŋaagu ana jaalii. <hesitation> ɗun tawetee ko mbawmi sifaade, ma mbawmi halde banngal finaa tawaa maɓɓe.